Агар ба ман имконият диҳанд, ки як асбоби мусиқиро омӯзам, ман бешубҳа фортепианоро интихоб мекунам. Барои ман, фортепиано як асбоби мусиқии хела зебо ва пурэҳсос аст, ки овози он ҳам дил ором мекунад ва ҳам рӯҳро боло мебардорад. Яке аз сабабҳои асосии ман ин аст, ки фортепиано метавонад эҳсосотро бисёр амиқ баён кунад